Time nokegere ako urugito pogommau fence kuugu, iko roi kene ama umogai, aga paigomma urugitogo taa maumani tuntugepaguoi. mma ako muro spak gaie upiro aoi ninu marekee pure pikiopoipugu ropanomuge puaguro. Rogaro upiro nagaro toiparo, toitoipamo opo kuetaroroge, ako opo egu porokaro rukonno spak gaie. Rukonno upiro, ako ninu akoi opo asipui ei pogu piapiaguo, piapiamo an aguguo aa taa nka ite puagui ako, ako urugito okutaro upiro ikoge toitoipamo opogo ama isigupa ama isigupagere kuetaro toitoipamo ko sirauro, sirauigu maumoro, ako moureru ogo ako tono nkunku igu taaro. Egu tee tontoge apanno ako urugito iokoi roikene, lokoi muro upuro taai, egu la munare lock etaigu, ee nko loikene upuro pipigurugumo ako ninu lopitai ai tokitoipuro. Akogere intoko an-apagommo, akogee monare, egu tege an-apagommo ako ninu egu aparo ia ee pogaa loikene tapunno, aga mma ako rogaro maumoro tatgu, eego inna maumoro airakoiparo kaiabu etaro apanno taa urugito toi noke rogenno omengu siporotopogim egu opanpigu ako roi egu siporotoparo. Siporotoparo egu apanno rai oiro into aparoin oo tau aike ti lopa token oo taa intoko aparoimne egu apanno ako mau lopa intoko apamonno uuma riaimunno munno rogogim. Egu tee nokekene taa ninu video nkankaro, ako egu ee kopiro paigu kukurei nko, paato nko, urugito nko. Ikoge opou nomoge tuntugu iko baata rogakuro piro, tono aparo iko tege tukoromo ronrogu, key ogo tounoke lopa marai rukotopu ronroguguo egu aparo a roi mau noge nokaike nokege ee tukorotopugu ia aike ronrog. Aparo ako toi mani airenno tokogin egu opoga upuro kuetaro. opogo urumasi e kunkuetaguoi. Kuetaro upiro aparo ia roi tagu ia roi tagu ia roi ege tuntumoru umo ee aike rogumo lai urumasi lopa kunkueru, egu ako urumasi egu maumoro tokitaro. ako opo kupetaigu rukaro, rukompigu lopa maumoro rogoparo, akogo lopa rogopapio an apakagu kesige rakugaro omoruro. Ako paiga urugito intoko apakuigu. Egu intoko apakuro egu touno aguro ia aike egu sinto apakomoi. Egu lopa pogoraito maumoro naguro maumoro toiotipugu upiro aparo aga roo loi roo tagu ama karugasi ia oiro into apeikiro rogoraito maumoro toipuro.